﻿Kuako jae mopetï tembiporu tuisague supereta, kua rinoseronte jeiva retape, porque jejare guira, jejivare guira jokua jatï, jaema jayave jokuapeko jae reta oyepi, jokuapevi jareta <hesitation> ipuere opronupa, oporoiamondo, hasta ipuere oporo yuka pipe reta, jokuako tembiporu tuisagueva, jare ipuerevi <hesitation> oime jeta ome yeandu irüretape, porque jokua guinoi opaete jakuarovi jare opaete fuerzsa rupiyae ipuere oporoyuka